E mi jannga deftere e ɗereji kama ba sappo e hitande goo tan. MI hammi ko yaari joni mi janngi deftere e ɗereji yaray tammere goo ko mi danya. Waddi joni.